اتمنى تعلموا اللغة الاسبانية لانها لغة جميلة وسهلة بعد الثقافة الاسبانية، واحب اسمع الموسيقى والحديث مع الناس عن مختلف البلدان وكمان الثقافة الاسبانية ثقافة عميقة واللغة لغة سهلة.